Ia, <hesitation> mitombina, possible hoe misy raha araiky azo antoko tanteraka tsy hiova tegna marigna tsy tsy miovaova, ôhatra masoandro miboaka avy antignanana mijibika andrefana zay de ah tsisy ologno afaka mifamatra zay, fa ton'de eke ekegny tsisy disoviny.